<noise> kam naa garab bu ñuy wax béer, xam naa garab bu ñuy wax xay, <noise> xam naa garab bu ñuy wax karasol, xam naa garab bu ñuy wax xott-butéel, xam naa garab bu ñuy wax ngigis, xam naa garab bu ñuy wax temb, xam naa garab bu ñuy wax lëng, xam naa bu garab bu ñuy wax xoos, xam naa garab bu ñuy wax <hesitation> ñàmpantal, xam naa garab bu ñuy wax dimb, xam naa garab bu ñuy wax yéef, xam naa garab bu ñuy wax vène. <hesitation> <noise> Waaw ok mango mu ngi fi, goyaab mi ngi fi, ka- <hesitation> karasol mu ngi fi, papaaya mu ngi fi, baanaana mu ngi fi, limo mu ngi fi, oraas mu ngi fi, <noise> kasu, kasu tamit mu ngi fi, kasu, sidéem am na, sisoob am na. <noise>